Ndrǔ nì tsúw sš djǒmà ndrǔ ní léy ddèr ò á wò gǒwlé ò ndrǔ nì léy tdów ò luw

Mà dzz nì tǎlà màdzz nì sólà njàddî mà dzz nì toch

Nzòw djúw nì gbè ídha ní ngiy nzòw dzúw nì mupira nzòw dzúw nì ngengéy ní dzuw jì tsàkà mm nzòw dzúw nì ídha ní dzuw fú nì nì wá nzòw dzuw nì dzuw jI nzow dzúw nì

Ndrǔ nì tdra ndanà ndèymí njèydha nà ddí ya nyi nì ndrǔ nì tdrǎ nì lò njěy ndrǔ rà ì mbrù ka nì ì dò njěy ney jǐ dhò dha nà ndrǔ dho ndaní ndrǔ ká ì mbr ka jì ì

Bbalè rónga dhíydha nà bbalè dè lò tèydha lǎnà, lò tdrǎdha bbalè nà lǎnà ní nì dho níyà nyi nì lǎnà ní ndeyli ma nyi ddí ka dho bbakàó nyi dhò bû bbu

Ma zz̀ sǐngba mí itsś djú Ddrà bbû ma dhò ddíydjò ní ngba mí itss djú ma ùw Yesu Kristo mí itss djú

Dhì ní ndrǔ dho nú klòkà mà njèy bbiydha sǒkò ndèymí ndrǔ dho nza mà bbi ndaní fú nza kwó ndrǔ tsotso ì dhí ddiy ró chùwdha nà njà ddí ddiy nì dhì ní ndrú dho ì ley ì dyási kà ó ndrǔ gbǒ cha ì gbò nì ddiy jì njàddí saving mà ddí ndrǔ njey

Dda huwdjò ní tùw dda nì djiy daa bbiy nì mà ró djùw nà daa djów nì mà ngwǒ-nga ndèy nì 'wǐy nì

Mà dho fú ndrǔ mbà fúlè sòmù ò ì rǎ sǔw ì dyási mà kàó à lè mà dho njàddí sǎ nà gǎr ddí dzz̀ ndrǔ dho ì nì tsúwba ní bbalè dhí gǎr jì ndrǔ rǎ ndanà sòmù ò mà dho nyû nyû má tuwtsò ddí mèy ndrǔ dho ndrǔ ndrǔ déy rǎ ndanà sòmù ò mà dho yǔnìfǒm dzz̀ fú ndrǔ mà ró wánì ddiy má ndèy nì ndèy jǐ nì ma bbú fú nzòw mà dho

Mà mbǎ ndrǔ ddǎwà djò tsúw ka ra bbu ndrǔdho mà kwó ndrǔ tsotso lò nà nzǐ mà pey ndrǔ thíy pèydha ní ndaní ndrǔ ddí mbrř ì ì nì ddìkàddì cha ngǎ ì nì dhi nà silimu ní chú gbè nì ndrǔ ní chú gbè ndrǔ ddí chùw ní ya ì kanì ì djú lò dey ney

À jì ka léy nzòw tsǐ lò bbàdha ì kàó, à jì ka gwíy nzòw kplíy Ddrà mí lò tsìdha nà, à jì ka léy nzòw tsǐ ní lò zòw kwódha ì kàó ya ì sà njàddí ndrǔ dho ro

Ddròddróní ndrǔ chuw rr̀dha à léy nì mà chuw nì bbû ya nyi chùw bbû ndrǔ dè nyi rà dey bbû nà wá nì nga nà à dho nì ní yà mà nì ndrǔ dò njèy ney

À ra jì nyi rǎ bbalè dhí nza rò ddí bbì à rà ngu jì nyi shǔw njàddí cha bbalè vi dey njèy nì dhǐy ó ddí nyi shǔ nyi ródho ddí déy ney fú ngúw ó fú nì chú rà ley ndey nyi rà dey ddiy nà ma nyi rà ddiy chùw nyi rà nyǐngá nzòw dhí skul fiz bbu làní sâwà ó

Mà bba nì fú ddiy njèydha ma ngú nì ddey ngéyní ddiy njèydha ma ra nì nyǔ'wiy chuw ngengéy ní bbalè dè

Matsángá nyû dziydjú ngítss̀ djú nga mî ma nga nì ngwo tsò ma nzz nì Ddrà ma rr nì radio ma ka kì ɦiy ndùw

Ya ji nì ngǎ ro njàddí sâ nà nú bbiydha wá rà ndèyli ddí yà aa djùbba oo ddoo djùbbà ò njàddí bbalè tdra nì dda bbùw ò fu lè dhǐy njèydha dho à léy njàddí sâ nà ke ya mí nza tá nì ddrá mí nga tánì drá njàddí sâ nà dda 'wiydha dho ee dda 'wiydha dho ndèy njèy ney dda bbùw ó ddù kà mba bbakà ò ka sš fú nyû djú ddù bbakà ò

À thà mà dhí tuw à lêy bbiydha ngû ngǎ ddawa dzà ngû ngǎ à lêy mà nì dey ddǐnga ngrú mà dhí dzítsò djú sǒkò nì ngǎ yěngà dzà nì ngǎ

À léy nì mùsùrúsà tde nì ney à ngu nì lò dhudhu à pu nì tuw nzòw djú skul fiz bbúdha dhò à pu nì ngengéy ní tuw sabunì mà dzz̀dha mî

Ndeyró fú ndrǔ tsǐ ì za ó lò ndeyró ndrǔ pbǒ ì rónga dhi chùwdha róddù

À jì mà ú mà ró ru déy lǎnà wá nì sáwà dhò à jì mà gbú mà rónga ddí déy ò ní lǎnà wá nì ddu dhò

Mí lò tey nì i dda nì djiy dda nì djiy nyi nì jǐ nyi déy lǎní nyi déy djiy ní léy dda déy lǎní

Bbalè chuw nì lò bba ó redio djòluw njàddí lò ka chó nì símù ó njàddí kě nì ney ka léy nì lǎwd spíkǎ kànísà ónì fúnì ddí dho nì lò bba ó

Ma tdè ddrǒngóní hwî nà mí ddu tdè ma ddèy mǎngá ddíydjò ní ngba mí itsdjú ma dzz̀ mǎngá símù mí itssdjú ma njûw ma mǎngá kpatss nà mí itsdjú

À ji ma sš mí dza déy lǎní ma klǎ ǒnó nga ma léy djùkpa déy lǎní sòrónì tsò ró mà ley dda déy ney li-dhokpa gbúdha mî

Ndrǔ tsǐ ì dyási níchú ì dyási nì dhì nzòw ní nzòw cha ì nì sòmù ò nì ddí nì ney ì ddí kâ ŋà ì ddí sǒ ní sòmù ndaní ì bǎ lǎnànínga i njěy ì ká ndanà dhǐ njèy ì ká ndanà mb chùw ì ká tdiytdiy ní ddiy njèy cha ì dyási ddí nì njěy ní chú gbè

Ddi nì mà dho dhò fú li dhò ní lò nì fúli tsǐ nzòw à tsǎ dìchú ya ngba tsùw fúnì ngba djú lò fú nga dzzdjú ì ka zz̀ fú ngba ka dów fú ngba ka gwíy fú ngba ka dhǒ Ddrà mí lò fú ngba dhò ndaní à bbǎ fú tuw

Lò bbàdha nà ndrǔ mà tsotso kwódha nà nyû mà nà wá ní ddiy má ndrǔ bì dey jǐ nì mà nà

Zòw dja kà ndèy bbiy ndèy bbǐ nga ndèy wú zà ndèy ngá ddiy ndèy lwǒrú ndèy ngá ddiy ndaní à kwó ndèy tsotso ndèymí zòw ó ddù ndaní ndèy ká dey lǎní nga ó

À nì lǎní nyi gbú nyi rónga wánì ddu nà ndaní nzǐ nyi rónga ngǒw ndaní nyi rónga déy yò ní thí

Fú ndeyli jì à déy ndeyli má cha Ddrà mí lò ney à ra nì ǒnó nì à jì à déy ndeyli má cha ndèy jì ddí tde nì lǎní nì ya fú ndeylí jì nì ngǎ lǎnî nzǐ à rà dey lǎní bbalè nà

Li-gwíydha lêy mà tsì ddiy má ndèy dho dhi mbà mà rò nì li-gwíydha léy mà tsì bba kǎó nga thìdha li-gwiydha léy nì bbakǎnga déy nì lǎní li-gwiydha léy nì nyi ss lǎní dza nyìdhí dza kǎ

Mídìyà ó lò à sà kow í ddu ó ngǎjìní fòtó jì kpà nì shǐ ngǎjìní híydha ma ka nì hiy li kà ó nì mà vi de njǎ mídìyà ó

Tuwtsò ngǎjìní nì, ngow rí ní kòwdha, wa mbdha drǒ nî ya ka nì kǒw bǎsì mí sǎnà áẁ míni bǎsì áw pìkìpíkì nà

Ngba djòkpá nga dho ndèy sà dzuw mí lò nà, nzá ndèy kâ ní lò nà ngba mí lò tsìdha dho ngu luwthò fú ddiy dhò à kà ka dho zž fú ngba bbò ya nzá à kâ rò ka ddúw fú ngba ka mbǎ ndǐ ní skul ò fú ngba rá dey fulè fú skul ò

Ma zz nì nza ó ddù njàddí sâ nà ya à nì ngǎ nza ò mà dzz nì dzz̀ ní ddí ya frǎnga nì ngǎ ma ró mbr nì ngǎ ro ma kwó nì ma layí děddù ddí

Nji tsò djú à ji mà léy Ddrà mí lò déy bbakà ó à ji mà gwíy nzòw ngǎjìní lò njèydha ró ddù à ji mà déy bbalè má cha mà rr ì ddà màdjò luw nì bbalè chuw nì

À rà jì mà thǐ mà dhí bba kà ó nga déy lǎní ndaní nzǐ fú ddiy tsùw màdjò à ra ngu djì ndàddí sâ dho mà tsǐ mà netì tss̀ tò ndaní nzǐ bèr kǎ mà

À jì mà kwó ndrǔ tsotso ndrǔ dhò ddiy bbúdha nà à jì mà jǐ ndrǔ ngéy ní cha nzòw mà jì ní à jì mà chǔw ndrǔ dhò lǎní sòmù mí tuw

Ma ra nì ddǎwà-dzà ma ddéy nì ma ró jǔw ma dzz nì ddǎwà hwo ma mblé nì

Ma léy nì ma tsá ngá dda ónga à déy lǎnà pbakà ó nga pwòdha nà pbakà cha ney ndèy nì ngǎjìní nga thì dha nà tuwtsò kpàdha má ndèyrà pbakà nì nà fú nì wá ddiy ma ma vi dey njèy à léy pbakà nga dey ndanà lǎní nì

Mà pbo nì ndrr̀ rónga mà pbo nì ǒw rónga mà pbo nì ndrrtsś rónga mà pbo nì djòw rónga mà pbo nì chǒ rónga mà pbo nì ngéyngéy ní rì jì rónga gbè ddéy mà níchú

À nì lǎní mà gbú màdhí ru ndèyró nzánà rù dzz̀ ngǒ ndèyró nzánà ru thá ndèy ndèyró mà ɦów tsěr bbalè nyú dda djò

Mà pbo nì ndrr̀ rónga mà pbo nì djòw rónga, mà pbo nì ndrr̀tsś rónga ndèymí towmbù nà fúnì měyá má cha ì kwó nì mà tsotso lǎní nì ǒw ndèymí mbǎtà nà ddí ney mà pbo nì fúddiy rónga mà wá fúdiy chú nì ndey cha ddiy má à kwo nì mà tsotso sùkúl fǐz bbúdha ó nì

Bbalè ónga ji nì ndèy nzǐ bbalè thíy tde nì ngǎ hwî nà ddiydhò à nì ngǎ ka thì ndrǔ ródho nà nì ddiy nì ndey fú lòdhò chû bbalè thíy tde nì ngǎ lǎnà njaddí mí thódha mànì nzá ndèy kâ ka thó bbalè kàó nì

Nyû kâ nzá ma ra nì màlayí dè ndaní à kwo ma tsotso cha à dè ney à nì ddiy nà njàdddí sâ nà ma ra nì dzz̀ dzz̀dhaní ya mbr nì ney ma ró ro ma dzz nì dzz ní

Li-gwiydha léy nì ka chuw nì njí má ànì ney mb nà ònò nì pwoddiy rà ngu ley ddíyà fúddiy rà ngu ley ddíya mà djùkpa nga rà ndèy pù à nì jǐ mà mà njěy mm dhǐ íngá bba kǎ mà sš dza mà njěy ddu mà njěy ddu lò wá nì rà dey lǎní

À nì lǎní ka njěy njàddí ndrǔ dhò ndeyní à bbú jǐ li kàó ndeyní à bbú lǎnà ní déydha ndeyní à bbú li djúnga njàdha ndeyní à bbú li rr̀dha li kàó

À nì jǐ li djòkpà ndèynì ddǎ nì li à njúw bbalè tsò wá ddìnga ó à léy bbalè déy cha nzǐ ì dho ngǎjìní fúlò jì njèy nì à nì ngu jǐ à njúw bbalè tsò à těy lò bbalè nà ndaní fú bbalè wá njúw ì tsò ndaní ya fú bbalè kǎnga ndò dè ndò ndò ní à nì jǐ ka jǐ fú bbalè kà ó nga ndrǔ ngú ddì nì ddiy ní

Ndrǔ kwó nì nyì tsotso Ddrà mi lò nà cha nyì thíy nì ndèy nza mí sâ nà áw cha nyì ró tǔwtǔw ní lò shì mí sâ nà ndrǔ dhǒ nyì dhò chěy ní tuw tsò cha ndèy dho nyì djùkpa ddà ngǎjìní lò óddù ndèymí lǎní lò óddù

Li ró jǔw ónga njàdha wánì nga nà nì mí lǎní nga nì à nì ley mà déy ngéy ní fu ndèy nì bbiy nì ndèy nì bbiy nì fú dhi kpà nyi nì chǔw nzǐ

Mà dho ndanà tdey ní lò chùw děy nzá ma vì chùw nì mà dho chùw ndanà à kwó mà tsotso mà njěy ndanà lǎní lò mà dho ndanà ngéy ní lò ddí tsì bba ma à vì dey ndèy njèy bbalè dhí bba òluw mà dho fú lò njà fúlè ma mba mà dè mà njǎ ndanà màdho mà njèy ŋǎchú nì ddiy

Fú nì zòw nyá nì nì lò à lêy njàddí ndrǔ ji nì ìdhí nzòw déy ngádha ní à jì ka gwíy ndrǔ ndrǔ tsǐ lò nyǔ'wiy mí lò djò ka chó ndrǔ dhí nzòw à rǎ sùkúl ò ndaní fú nzòw ndrǔ chǔw ní lǎní nyǔ'wíy cha ndrǔ ndanà bba djùkpa ddà nì

Mà dho nzòw gwiy ngèy tdràdha nà mà dho nzòw gwiy ddǐngǎ déydha nà mà dho nzòw gwiy rù thódha nà mà dho nzòw gwiy ngéyngéy ní lò jì nà màdhí thiy ó nì ndèyní fú nzòw fú ndrǔ tsǐ màdhí thiy ó lò

Ndaní mà tsǐ ndrǔ njey nì ì dhí ddiy jì ndaní mà njěy mà dhî ddí fǔchú ngéy ní nì ndaní mà tsǐ ndrǔ déy nì déydha jì ya màdhí nì ngǎ fǔchú ro ndaní mà shǐ njèy gbe fú ndrú ní chú gbè